Raha raiky nisy aminy tantarany Kanadà moa: ñy filirany ñy erôpeanina no ñy fanjanahany koa, <shushes> tamy taonjato faha enin'ambiny folo zakaritie mpamory sambo frantsay niavy ta kanadà ao nanoratsy ñy tantara momba azy, <shushes> ñy fanjanahany ñy frantsay taminy Kanadà, natao hoe novely fransy tamin'izay, nanomboky tamy tao efatr'amby telopolo no dimanjato sy arivo, nandritra ñy taonjato maro, nisy ñy aly bevata taminy ñy frantsay noho ñy britaniky.